د ترمایمتر کارول ستاسې مشکل پورې اړه لري. تاسې کولای سئ ترمامیتر مختلفو شکلو باندې وکاروئ. کولای سئ تر زبې لاندې ونیسئ، یایې هم په بغل کې ونیسئ نظر خپل مشکل ته او یا هم کولای سئ په مقعد کې یې ونیسئ. د دریو نه تر پنځو دقو پورې انتظار وکئ او وروسته له هغه نه تاسې کولای سئ څې د هغه د حرارت درجه ولولئ.